Loaʻa koʻu ʻohana i ʻekolu mau moa wahine a me ʻelua mau kakā wahine pū. Ua hānai mākou iā lākou no ko lākou mau hua. I nā lā a pau, ua hānau ʻia kaʻu mau <m-lettersound> manu i nā hua nani! Kamaʻehu ka waihoʻolulu o nā hua moa a keʻokeʻo ka waihoʻoluʻu o nā hua kakā. Ua hoʻoluʻa nā moa wahine a pau i ko lākou pahu pūnana ma loko o ko lākou hale moa. Ua hoʻoluʻa nā kakā wahine i ko lākou hua kakā ma loko o ka <maunu-mistake>mauʻu, kala mai. Nui nā hua kakā ma mua o nā hua moa. ʻO ka nunui ke kauō melemele o nā hua kakā. Pono nō ʻoukou e hānai ai i mau moa wahine a me mau kakā wahine pū! Maikaʻi loa!